பழங்கள், காய்கறிகள், இறைச்சிகள், சாஸ்கள் மற்றும். மூலிகைகள் உட்பட பல உணவுகள் நீரிழப்புக்கு. உள்ளாகலாம் பழங்கள் ஆப்பிள், வாழைப்பழம். பெர்ரி, செர்ரி, திராட்சை, மாம்பழம், பீச். அன்னாசி, பேரிக்காய் மற்றும் கிவிஸ் காய்கறிகள். கேரட், பீட், ப்ரோக்கோலி, முட்டைக்கோஸ். காளான்கள், கத்திரிக்காய் மற்றும் சீமை சுரைக்காய். இறைச்சிகள் மாட்டிறைச்சி, கோழி மற்றும் மீன். சாஸ்கள் மற்றும் சிரப்கள் ஜாம், பீஸ்ஸா சாஸ். மேப்பிள் சிரப், ஸ்பாகெட்டி சாஸ், பார்பிக்யூ சாஸ் மற்றும் வெல்லப்பாகு மூலிகைகள் துளசி. வெந்தயம், ரோஸ்மேரி, ஆர்கனோ, தைம். முனிவர், புதினா, லாவெண்டர் மற்றும் மார்ஜோரம். வேர்க்கடலை வெண்ணெய் அல்லது வெண்ணெய். போன்ற கொழுப்பு அல்லது எண்ணெய் அதிகம். உள்ள உணவுகள் நன்கு நீரிழப்பு செய்யாது.